Ny oe jiro fanao ampaosy de jiro afaka oentinao mandendeha izany oe tsy voatery mila herin'aratra ianao a fa <hesitation> afaka mande amin'izao iny jiro fanao ampaosy iny ampesainao raha sendra tratra maizina amin'ny toerana ivelan'ny trano ianao.